Vao miteny hoe Brezila dia tonga ao an-tsaina voalohany kolontsaina baolina. Anisan'ny miteny breziliana de ny breziliana anisan'ny mahay baolina indrindra, betsaka miparitaka eto amin'ity kontinanta ity. Kolontsaina breziliana koa dia manana an'zay kolontsaina atao hoe capoeira izay a, hira noentina- hira foentina fahafahana tam'zany andro zany ny hira capoeira, arts martiaux izy io fa arts martiaux arahana hira.